पुर्तगाल ने संस्कृति पुर्तगाल ने स्वमद्री विरसात फाडव संगेत। स्वादिस्ट वेंजान अलिए सम्रद्दी त्यास ने बारंचे जान कहते पूर्टगाल। ये अधिकालिक भासा चे जान कामोईश जान कोवी छे पीण कहते। जान, बकाल, हाउच खानन, पास्तेल, <hesitation> नाता। फांस जिनह धरम कहते जान इसाई धरम में पूर्मुक छे त्यौहार। कहते जान साओ, जोआओ, फेस्टिवल छे, कार्णिवल छे, फातिमा। तीर्थ यात्रा छे जान मांबलां कहते जान, ब्राइट, एम्ब्राइटरी, लेमेंको छे। जान कहते जान फाड़ो संगीत छे जान शैली जे आवे पुर्तगाली लोगों ने। समुद्री आने आरामदायक और धीमी शैली मे आवे छे।